தனிப்பட்ட செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்க தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான நெறிமுறைகள் சிக்கலானவை மற்றும் பன்முகத்தன்மை கொண்டவை. சில முக்கிய பரிசீலனைகளின் முறிவு இங்கே: மட்டுப்படுத்தப்பட்ட கண்காணிப்புக்கான வாதங்கள்: பாதுகாப்பு: பணியிடப் பாதுகாப்பு: கண்காணிப்பு பணியிட வன்முறை, திருட்டு மற்றும் பிற பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களைத் தடுக்க உதவும். தரவு பாதுகாப்பு: தரவு மீறல்கள் மற்றும் ஹேக்கிங் முயற்சிகள் போன்ற இணைய அச்சுறுத்தல்களை அடையாளம் காணவும் தடுக்கவும் கண்காணிப்பு உதவும்.